Jadi kalo dromamani menghasilkan suaraam ita musti atihaan salinee <hesitation> dromiatiahan siamalasine. Baru ihasau leosunam <hesitation> menghasilkan suaraam sonialoluituame niaielinan kuati ya dromani asale usupan ya dromon terpaksa tembus di huoi uterua tapasiem bisa koa ihuoi laumasohi baru hulonin kalu deng nikelemasi <hesitation> esa hutulilua hutulilima hutulitolo. Kalo deng plastikem hutuliati jadi yang jelasnya amoi melantapisuara am ihatiahalan sali baru ikinahalai osonam <hesitation> siam tati suaran am kuati siam cararumani kasih kaluar suara am. Jadi hitamai hulani dobol dobol am i pake karet jadi karet am hulanoi tempati hasauam iban karet maka senti tolosa iban loiosumai lekelaam <hesitation> baru ikilaham maka karetani bandingi suara itekinaam anikakuaram bisa sonilae dipakeuam jadi lamupake karet itempel i sura am loi maikina am baru pokonya karet amoi ban amoi munian um usi karet hutole huale <hesitation> siam ni niahasilkan suaram bisa ni dobol dobol suara laeuhuam kira kira begitu.